من ضمن الزهور اللي احبها هي زهور الخزامي. طبعاً بيكون له رائحة مميزة جداً خاصة بال-النوع ذا من الزهور. بالإضافة طبعاً اللون حقها اللي هو يكون الارجواني. شفتها فين؟ اه شفتها تقريباً كان في معرض خاص بالزهور كان موجود في السعودية <hesitation> كان فترة الربيع تقريباً على ما اتذكر